فى المدرسة كنت نحب الحساب والعربى ما نعرفش علاش نحبهم. العربى نحب خط ياس نحب المطالعة نحب القصص نحس روحي ملعبي هذاكا ونجم نطور فيه. الحساب خاطر نستمتع وانا نحسب في حاجة ونلقى نتيجة في التجميع في الكيكة نبتة شايخة وانا ناخد الحساب مغرومةالدروس هذى اكتر دروس نحبها.